थैलन्द् नि कल्सर् निख्त अन थन्ग्ब। <hesitation> भिसेर् नि रुत मने अगल् नि पुरु अस्पर थेर वद बुद्धिजम् <hesitation> फलोखलम। दब बिसेरन बिसेर फलोखलम। <hesitation> मिस्ल <hesitation> नि दैल्य् लिफे औ। थैलन्द् औ थन्ग्ब बिद बुद्धिजम् नि तेम्प्लेस्। <hesitation> जग जग मन्द हि जये। <hesitation> किस मन्द हि जये। हिन्दु तेम्प्लेस् प मन्द हि जये। <hesitation> थैलन्द् नि बन्सि परबर् गौनि एल्देर्स् पर्क गौन्। सैनिस्र गिदेर्स् पर्क गौन्। भन्सिन् रेस्पेकरे वेलु भि जये। <hesitation> भिसेर बन्सिन् अन जये। थैलन्द् नि <hesitation> बन्सि परबर् र्त्ल् काल् छर बन्सिन् बब लकिये। भेलिएफ् लकिये। <hesitation> थैलन्द् क बर लन्द् ओफ् स्मिलेस् न भगन्गै जये।